في يوم من الأيام كان في ولد صغير يعني عم يتجول تشذي بالغابة وهو يمشي لجى شجرة كبيرة مرمية على الأرض وفجأة سمع صوت يجول له إذا كنت تسمعني زين راح أخبرك أسرار، الولد إستغرب وجال اشلون شجرة تتكلم قرر يسمع لها والشجرة حكت له عن أسرار جديمة للغابة وكل شي حولها.